Noq ega valitsus tege kõgõ suurõmbit otsussit egäh riigih. Ja <hesitation> ilma otsussidõlda ei muutu ka väega pall'ot, nii et ega valitsus muut kõgõ rohkõmb.